Chixi jnu ye na kaaso tia'a, te livi kajniso aju, ɨ́ɨ́n ɨ́ɨ́n ya'a, te kajniso ye tia'a naá, te kēē ye chixi naá te kala ajnuso i'i ñɨ, te kaaso, <hesitation> a jnu ye kaa nkaso i'i <hesitation> uu nka verdura kuií te kēē chinana, chinajɨ, kulandu, taka ye naá, kalakuetiso, te laka, kala ajnuso i'i ñɨ ya'a, te lita i'ni naá te kaaso.